Tsy de tsara loatra amiko ny filokana amin'ny fanatanjahatena satria matetika izy ireny miteraka ady sy fifampiadanina eo amin'ny mpiloka. Indrindra moa amin'ny baolina kitra, de misy ireo mahavatra miady totohondry. Mifamely mihitsy vokatry ny hoe tsy mitovy ny ekipa alaina.